Nzo bixtil, jwa'n nchadmen na'. nzo bixtil jwa'n ndaxmen lar, nar neda' nzo jwa'n mbedxa' ndiey na, nzo este jwa'n nane', jwa'n naye', jwa'n azul, jwa'n gus, jwa'n re zenia' jwa'n lizyn men, jwa'n re bixtila' ndax larna, na ndax men jwa'n nchamen re nguda, re tayal lirzyn men taxmen trast jwa'nta ndoxkua jwa'n nchamena', re nzo bixtil naxe' ndye' jwa'nta' nchadmen, lee bixtyl ta ndaxmen lar xaxa' nak, jwa'n ndaxmen trasta re jwa'na chala ndiey, nalaxa' ndiey, mbay re jwa'nta nchadmen jwa'na, jwa'na naxe nzo perfum nzo jwa'nata nlirzyn mena liz men na'.